Август барои ман бо нармии гармиҳои охири тобистон, оромии табиат ва ҳисси каме носталгия алоқаманд аст. Вақте ман дар бораи август фикр мекунам, ба ёдам рӯзи офтобии дароз, замини гарм, бӯи меваҳои пухта ва ҳавои шомгоҳии ором меояд. Ин моҳ гӯё даври охирини тобистон аст. Вақте ки мардум аз ҳар лаҳзаи гармии офтоб баҳра мебаранд,